සමාජය තුළ කලාවේ අරමුණ කියන කාරණාව <hesitation> ඉතා ගැඹුරු මාතෘකාවක්. නමුත් ඒක සරලව <hesitation> කතා කරනවා නම් <hesitation> සමාජයේ <hesitation> ප්‍රගමනය <hesitation> උදෙසා <hesitation> සමාජයේ <hesitation> යහපත උදෙසා <hesitation> කලා භාවිතයන් <hesitation> යොදා ගැනීම <hesitation> ඉතා වැදගත් කාරණයක්. ඉතින් කලාවේ <hesitation> කලාවෙන් මිනිස්සුන්ගේ මනස සුවපත් කරලා මිනිස්සුන්ගේ <hesitation> මිනිස්සුන්ගේ <hesitation> රළු ගතිය <hesitation> අඩු කරලා <hesitation> මිනිස්සුන්ව <hesitation> සුමට කරන එක <hesitation> බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ වගේම <hesitation> ආනන්දයෙන් ප්‍රඥාව කරා <hesitation> ඒ කියන්නේ <hesitation> විනෝදාස්වාදය තුළින් <hesitation> විනෝදාස්වාදය ලබා දෙමින් <hesitation> ඔවුන්ව <hesitation> බුද්ධිමත් <hesitation> ප්‍රඥාවන්ත <hesitation> ආලෝකයක් කරා අරගෙන යන්න <hesitation> මාධ්‍යක් විදියට <hesitation> කලාව හඳුන්වන්න පුළුවන්. සමාජයේ ප්‍රගමනය උදෙසා <hesitation> දිනෙන් දින <hesitation> කලා භාවිතාව <hesitation> ඉතාමත් <hesitation> වැදගත් <hesitation> සංසිද්ධියක් විදිහට <hesitation> හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්.